iri kaya fiji e nyiwa wodi, nyiwa e annditire e kayi fiji moɗum e tawa e nder manga muɗum. A ta wan go fu nyiwa toga muɗum fu, nyiwa tonga muɗum fu, nyiwa maunga tonga e yayi fotugo jebe tagaɗo sappo e go'o. nyiwa to bila ma dow ko ettata ga teddugal e tora ngal a tawa e tedda ko wata guruje sappo e tatie fam. Nyiwa fa hannde e fe'inaure e honduk muɗum no waɗira fu ko kula feccol no a tawan, lakatinga kan na nyamirta, kan ga yarirta, kan ga fofirta, nyuwa nga heccinori nyiko muɗum ngaɗako yeso kon juutina, kanko a tawan kanko wasirta leydi, irtirta leydi do'iira leɗɗe. Nyiwa e heccinori gurol muɗum ta nderi gurol nyiwa no waɗira e kol tekke, e waɗi dukankol gurol kol e kol antira kulle e hendu muɗum no yehirta. Fa hannde nyiwa no heccinori fu e no wotire. So ni nyiwa yi'e nyiwa koddiga muɗum haɓake kamma e haɓo walla to yi'e tagaɗo haɓake kamma e haɓo.